Injo sammang akrakko ngilei anunnu pada injo samang <hesitation> sekko, ammore ko a hambang ko iyanjo samang ammore ko <hesitation> kang samang ammoreki nganu do <hesitation> atau sekko <hesitation> iyantu samang se' <hesitation> anu mo inung ere kammu-kammu a do atau samang nganu injo nakukau taua a nganu ko cekla iyana nganu anunnu iyana tala rangko <hesitation> samang a nganu ko ammore ko injo samang ammore ki nganu intu hurusua anginung mako ile dottoro <hesitation> lohe ji intu mixagrip ka <hesitation> inzana kemudiang akrakko nginung anu samang hambangko <hesitation> injo samang nakua toto iya riolo iya ka di anu do di kompres i anunnu <hesitation> ulunnu ere rurung anu injo handu-handu iyana panaung hambang nu samang anak-anak iya nginung ko inzana nu nganua <hesitation> main injo paracetamol samang nu lompo mako, <hesitation> asam fenamat beih nu-nu nagnu ngasek injo ilea injo samang arakko nginung tapi biasa to tau nu anda nginung iya do nu tala nganu cocok ilea ka u pait intu ilea <hesitation> samang anu tradisional <hesitation> apasse jadi injo anua <hesitation> parallu anu jadi injo jaga kesehatang nu do samang a flu ko intu kau tokji na torak ako akbosi-bosi i jadi samang arakko hindari memang i ka samang beuh anre intu nu kulle akkinreng anre nu kulle anjama jadi iaynjo sumpae ku pauang ko samang aa more nu ja <hesitation> nginung ko inni samang hamangko nginung ko inni jadi anu memnag mi do takbaisa intu anu todo-do a di suruh ki anganu <hesitation> ini ji <hesitation> erekammu-kamu a kunjo ri panrioang supaya nganu i baisa to intu to riek tau di larangki anrio